فى فترةٍ ما من حياتى ، اا- أتقنت الرماية حبيت الرماية أتقنتها، <hesitation> لكن توقفت عنها من زمن يعنى ما جيت مارستها إلى وقت فاااا- ما بعرف كيف برجعلها وما بعرف لوين وصل مستواى الحين، لكن أنا أحب الرماية مرة أحبها.